<hesitation> Fomba fiasana ciseau-gno ai <hesitation> ciseau mbôko le itantsika karaha misy <hesitation> lelany marangitry aroa igny araiky avy ambony araiky avy ambany de efa misy le raha fitazomagna ananjy de <hesitation> ampiasainy zegny izy mbô anapahagna raha de <hesitation> juste hoe kitihiny fogna le raha hely igny de lasa mipetaka le lelany ambony sy ambany de mahatapaka raha izy avake.